Izy kà resaka tsy mampisy risiky zen̈y sitrany zen̈y mampiasa araiky fatana batery ze koa resaka resaka sekirite edy raha zahavan̈a. Fôtiny gazy ndraiky elekitiriky àby àby io ze mety posibila man̈oro ndraiky mipoaka ze karà ze zen̈y antony.